Magnanzô za zay efa mbô fômba fampiasana mixeur zany raha zany môlô aha raha fagnanôvana itanô fagnapotehiny regny fruit regny, regny karazagna manga, regny letsia regny, de raha zany kôfa ampiasa raha io, atsofotro ato prizy de atsofotro amy prizy, prizy edy efa misy courant akao e avakeo velomigny de avekeo <hesitation> misy karazagna bouton zay o pindegna arakaraka izay réglazy tiànao hanaovagna azy de so- arakaraka zegny le fiodinananle machintsika za za de potipotika izy avakeo de tavanigna amizay famboaragna jus zany izy io amin'ny ankapobeny, kara zany zany.